Raiky, telo, dimy, fito, sivy, raika amby folo, telo amby folo, dimy amby folo, fito amby folo, sivy amby folo, raiky amby roapolo.